Mejicano'i myäjtzäyajpa mas futbol, por que seguido kätäkpa television'ojmä y tzäj äj jaya'i kyenpa casi diariu, mye'tzpa que itpa futbol jentyi po'kspa, jenä kyenpa televisión, tambien ä une'ista'p y ät po'kspa't pero usy'orati por que yaburritzäkpa't mejor ntzakpa't.